Laha aminakahy manokana aloha manamaso aby gny biby, le zaho tsy mahay karaza biby tsy mahita satria mahita iaby biby iaby iaby aminakahy.